طبعا غير انها بتسوي العسل هي زيها وزي باقي الحشرات في عمليات تلقيح الزهور، وتاني امكن تكون <hesitation> برضها ضمن السلاسل الغزائيه بتاعة الحيوانات